﻿اكثر الأشهر حرا في المكان اللي نعيش فيه هي جويلية و اوت، أكثر الأشهر برودة في المكان اللي نعيش فيه هي ديسمبر و جانفي، اكثر الأشهر رطوبة هي جويلية و اوت، و أكثر الأشهر جفافا هي جويلية و اوت.